Isononen roreningube eme shin bemajei me nen mee tun me shi maharano nin bane nahei, innahim goni jeme hum sha cei nisha cak ebema she dokka ke fheya sai nobinneme shin jehibo shi iya jehibo so nibinbo yeleme eme shin sherimbɔ ko kama na bɛ ni imɛɛ ni mɛɛji hweebɔ mesonajen meso nera shetta hei bɔgoi banheme bɔgo bana koteme, anaha taba dokke mee mokou noyom yotuk mena soushe mena sua tangashe, bema jime nimejibɔ mebema jie jerusalem, aneke rareninbo ambojie hum ba mekbo nere cibi enyee abomba mekbɔ nera fhen obin abom ba mekbo nera doshoshe mena sua tangashe na hara, na jawime cibi eme shi iya ahashi ubin ateadak ma harank hamo Na nenime no medah akɔjei me na suoshe bisheni soni cibi ozame bea noshe hjame uyom eye sha iya hashi me kibi hanoi ni me jiju jerusalem, ninjie nen ebɔ sha maru yesu ninye nenoshe su pwe yohanna baptisma, men bema nimenje jinje nasume asuyom sha hewimeba biki jeninba bintara bometee tara dokketee abin eme jin goi hum nibin jehibɔ, aji ashuo tepwe akoi aweyir enbɔ sono suo tepwe amekhane sha tonkɔ hai jjamin bɔba mena soushe no she ukirkihime udeh ko shin hoi dojome, ko shinyi nejea ni banije inji jaabɔ ninbɔ jime nike fhya mike kɔtɔ nike bayir, hme shin kɔtɔne mena suoshe menji hara iharame shijin piya mena suashe enyye hane na takkime inom rire na takki me amak nin goijie inji hara ihara shigon nomedahn ni bani dokkicer cerkeme shindoka ashicer shi cikkaba shi cershi gon, nashar kenbɔ sha hashi me nin dokku bin eme shi shin yoiban enme shin shetta no de Na aŋwe mɛ nu chami ma na bemi mɛ̃́ dɔɔk anayaŋ anekɛ̃ shika jɛn na dɔɔki chibi na dɔɔki ehwɛŋɛ mi na bemɛ nushe tuk umumida e imɛ niminjen enayanum mɛ bema nijɛn enan chum abɔɔ shika per ubiŋyan dak jɛn shirhum ni ban shɛ̃ ni babe bãã ni dɔɔka adɔɔkemi sachã na sa chak akwai aŋekete shɛ̃ maa elhara nebɔɔ adɔɔke cher anen na kpɛ̃ mɛ na su she nushe cherki imɛ̃ udɛ̃ unumidã beki dɔɔki chibi shi iya jehe bɔɔ ni iyitik ochute saidu tok ni bɔɔ sona aboum anihaŋa ma ite she ma nibɔɔ ibɔɔ doki cher my nale ubiŋ bɔɔ sa na doki iyɔɔ tuk mɛ na su she na bana cherki mɛ dɛ̃ souho unmɛ dɛ.